أنا شخصيًا مش متأكده من وجود الأشباح، بس في ناس بتؤمن بيها لأسباب مختلفة. الناس اللي بيؤمنوا بيها بيؤمنوا بسبب تجارب شخصية بعض الناس ممكن يكون عندهم تجارب شخصية أو مواقف غريبة حصلت لهم، وبسبب برضو الثقافه والتقاليد والأفلام والكتب والرغبه في تفسير المجهول، اما الناس اللي مش بيؤمنوا بالأشباح فده بيرجع للتفسير العلمي لان ناس كتير بيفضلوا التفسير العلمي للأشياء لما بيحصل موقف غريب ليهم